حقيقة ما عندي خلفية عن هذا الموضوع بس بظن أنه الكلب بيحتاج كثير من التمارين باليوم لحتى يحافظ على صحته حتى يهضم الأكلة وتكون عملية التمثيل الغزائي مالته تصير بشكل جيد ويصير جسده أخف وصحة اروق وبدنه اهدي وما في أي مشكلة بشتكي منها.